Binatang yang edop di ayo etu bekatak bekatak kan ngape ye tu pacak edop di due alam di darat dengan di ayo e tu termasok hewan ampibi jadi pacak edop di due alam nah kalo bekatak tu kan ku galak jinggok di sungai di sungai tu banyak nian bekatak teros di paye kalo di doson tu banyak nian bekatak tu kadang malah banyak nia tu nganggu pulek hama pacak di pakai ontok umpan panceng kan nah jadi men manceng umpan bekatak tu dapat ikan e besok besok nian dapat ikan besok besok kan nah kaloikan kecik tu dak galak pulek makan bekatak tu jadi umpan panceng nah men ku dulu tu kan galak manceng umpan bekatak tu banyak nian galak bule pas kecik tu kan ikan besok besok ikan gabos ikan pruman jadi men manceng umpan bekatak tu pasti banyak dapat nah hewan yang pacak edop di ayo tu bencak nah bencak tu galak nian edop di ayo kan ape lagi ini bencak di belakang uma ku kan belakang uma ku tu kebetulan adepaye jadi bencak tu selaen makan ikan galak pule makan ayam Anak anak ayam tu kan kapan tu la abes galek anak ayam tu dimakan bencak tu nah itu ngen pulek aku pernah manceng dulu tu kan manceng di sungai tu ah ade berang berang ade berang berang nah berang berang tu niate pacak pulek idop di ayo berang berang kalo galak men ayo sohot e ye tu galak buat bendongan di sungai tu kan ontok umae umae kalo dak ngadak kayu kayu cak tu kan rateng rateng ompot ompot yang mati tu nah way nah <hesitation> lipas tu pulek lipas tu pacak pulek idop di ayo apelagi ontok umpan panceng way padek nian ontok umpan panceng kan ngen pulek ye tu tendam dalam ayo